هل تفضل الرجوع للزمن؟ <hesitation> نعم، ازا كان على الاختيار بين الرجوع بالزمن الى الوراء <hesitation> م-م-مائتي عام او التقدم مائتي عام في المستقبل، ساختار التقدم مائتي عام في المستقبل، والسبب في زلك هو ان التقدم في المستقبل سيمكنني <hesitation> من مشاهدة كيف تطورت التكنولوجيا والمجتمع وكيف تم حل بعض التحديات التي نواجهها اليوم، ساكون فضوليا لمعرفتي ما ازا كانت القضايا البيئية قد عوجلت، وكيف تطورت السقافة والفنون، وما هي الابتكارات التي يمكن ان تحسن حياتنا، بالاضافة الى زلك التقدم في المستقبل <hesitation> يمكن ان يمنحني فرصة فهم كيف ستطور البشرية، وما هي الافاق الجديدة المتاحة.